<hesitation> Hanina nohaniko farany takeo zao a vary mbana ro de vary nandrahoina de roko a legume sauté karaoty, arikovera, korzety a, de natao totokena de nisautena longany ny tomaty sy tongolo a de narotsaky totokena de avy takeo sasana sara legume avy voatetika iny a de narotsaka de narosaky sira de narosaka ma epice de norakofana de nambela quinze minute de nibataina.